<hesitation> Ny asa tena tsara amiko ah de ny miasa tena izany hoe tsy misy lehibe mibaiko ah fa izaho ihany no mibaiko ny tenako ah amin'ny asa ataoko de izaho ihany ah no manao izay andaminana ny orinasa tantanako izany hoe zah sady mibaiko no baikoina.